Ko'om san yese dia la puan ti la ku'ɛ ga'a, pika kan nyaŋɛ kɛ dia la, zunzɔ kan nyaŋɛ kɛ dia la, fi'ɛsegɔ kan nyaŋɛ kɛ dia la, bunvo'ose sɛba ti fu nini ka nyɛta bee bunvo'ose sɛba ti tu nini nyɛta ka nyaŋɛ kɛ dia la sɛla n sɔi la, ma'asega bee ko'om ka boi bini ti ba nyaŋɛ doose zi'ire dia la puan ti ka sagum.